komiði sæl og verið velkomin í

í þættinum í kvöld segjum við frá ungum píanóleikara sem fékk virt erlend verðlaun heyrum af reglulegum jólasöng í Laugarnesskóla og fáum síðustu vetrarins í krakka

ég heiti

Kári Egilsson píanóleikari fékk fyrir helgi hvatningarverðlaun

Bandaríkjunum Kári er sextán ára og fékk verðlaunin fyrir framlag sitt sem upprennandi tónskáld og lagahöfundur verðlaunin eru veitt árlega til útgefenda

og tónlistarmanna meðal þeirra sem fá verðlaun í ár eru höfundar

og svo mætti lengi telja verðlaunin sem Kári fékk eru afhent upprennandi tónskáldi eða lagahöfundi til þess að hvetja hann til dáða í tónlistinni aðventan er óvenju hátíðleg í Laugarnesskóla og allir morgnar

á tónlist stelpa í skólanum segir að það sé rosalega fallegt að koma í skólann þegar uppáhalds jólalögin hennar eru spiluð þannig er í desember á hverjum degi maður hlustar á falleg jólalög á hverjum degi því það eru alveg að koma jól þetta er þá skulum við fá síðustu en við minnum líka á að öll viðtölin eru aðgengileg á vefnum okkar krakkaruv punktur is halló ég heiti Lúkas myrkvi og ég er tíu ára ég las bókina hrollur besti vinur minn er ósýnilegur eftir r l stein ég veit ekki alveg hvað r l þýðir en já geturðu lýst bókinni í þremur lýsingarorðum já hún er hræðileg og spennandi hvað er það besta við söguna hvað söguþráðurinn er skrítinn hvaða lærdóm má draga af þessari sögu maður á ekki að fá samviskubit yfir útliti sínu er þetta bók í einhverri seríu já

kom þér eitthvað á óvart mig langar það verður að minnsta kosti komist að því hver eða hvernig ósýnilegi strákurinn lítur út ég heiti Sölvi Þór og ég ég var að lesa þessa bók eftir Arndísi Þórarinsdóttur fyrir hvað aldur er þessi bók að þínu mati fyrir sex til hundrað ára krakka

geturðu lýst bókinni í þremur lýsingarorðum hún er fyndin frumleg og skemmtileg en

það besta við söguna það besta

hvaða lærdóm má draga af

sýnist passa við bókina er þetta bók í einhverri seríu nei þetta er ekki bók í seríu kom þér eitthvað á óvart já það sem kom mér á óvart var hvað nærbuxnaverksmiðjan er rosalega stór í bókinni en þið verðið að lesa bókina til að

í Bandaríkjunum nú fyrir skemmstu birnir eru einkennistákn heimaliðsins og það náðist myndband af því þegar rigndi yfir völlinn